Fomba hanidinana fiaramanidina ndreka an izy io an mila tany malalaka an, tegna tany malalaka be si satria izy raha maventy be, de izy io an rehefa izy le miakatra iny an de tonga ambony akany izy an mihodina môternany an, môterany mandeha kerozena, de izy io an, mihodina an'anabakabaka akany izy de izy io an manana helisy,